Sendolanga ing'okho nendayi. Bulayi bwa ing'oookho, <hesitation> ing'okho na indayi, eeeh inyala kukhonya kata khuchifwa, ni kama chifwa onyala kutekha chifwa olie khandi ni haraka. Ing'okho <hesitation> yamanya khulindaaa bimwinyi. Netsili kulalakho ingokho ati ifula ikwile kata ibe ya machina, na biminywi bitore na efula ta. Ing'okho ifula iiche kata ya machina, kata ya khusula chingu. Ilafunikha kha biminywi bibye. Ilii nie, ikupwe na machina khomukongo, ikupwe na efula lakini ifunikhe biminywi, bikhatora taa. Nekhano tsipeni tsinchiri, wipeni efundishe bi minyu bibyi, oronyool ulufu, ne phula khe kwere ikwere ikwere ingali ya makhana. Mechera chisu ure, elwanyi tore na na matoi, lakini no tsui ingokho ipeni furishen bimwinyi, no ulufu bimwinyi bu bhula maatsi, bimwinyi bhil bhi- bhi- bhulayi bimwinyi bhil bhulayi sana si vitore tawe. Khandi ing'okho, yamanya mundu mcheni, ing'okho neilala mundu muche, ila manya mundu huyo no umecheni. ing'okho neilola mundu uchienyile. Ila manya mundu huyu, yanyelee. Ingokho nelola mundu, khu kha mwenye khokhaenyele tawe ila manya sa mundu huyu sa yanyele ta. No olonda ingokho, ingokho ilelikha, inopuche sana, no londa ingokho, ingokho iliiro, no chilaanga, no chieswa matuma, uchilonde ichile lakini na uchilanga mchieswe matuma, ingokho imanyile saa mundu huyu yananganga. Khandi ingokho yamanya saa, uno ni mwenye inzu, huno sa ali mwenye inzu ta, onawe menyanae. Ing'okho ne enjesi sana, imanyile masaa kho khalU khamunzi jioni ya khatukha imanyile sai ne jioni. Kenya khole indi, engalukhe ingo so khaba ingokho ta. Ing'okho itse ndola nga ne injesi khani injesi saana. Netuka saa kumi na mbili imanya masaa ka kukalukha munju katukhe. Asubuhi <noise> ne etukha, ingokho so ochibola nulata, ingokho imanyile saa masaa ko khunula bora ufungulie mlango. Masaa ko khurula katushele kenya kha sai mbele rulanga, kukhaba siokhulia. Ing'okho no phula shekuya munju, imanyire, ilacha mubuthooyi ila silwanye mchimbunyasi, neikhabilia siokhulia. Ilalia, ilekhuna. Si ili singa banyama bandu bano, ko kho nyasi abuongo siokhulia shibuila, otwora bunyasi. Orerakha khu erie, ing'okho iruranya tsa yane ne etsia ekhaba shiekhulia. Yakhakhaba shiekhulia ekhabe mana yekura. Amatsi kano so etsia ing'okho ta, Eli no buchesi, elise khuekhabila amatsi oso kata mali msibuchera nebuli khena, ilanyoa matsi, eli khapera yeni. Ee ndolangia burutsi bwe tsing'okho, no burutsi bulahi ,khandi no burutsi bwanga. Si <noise> khuhesia, busayangu butinyu tawe. Iyerera yeni mushiokhulia mukhunywa amatsi, iyerera kha sielili itoro sana tawe, khuura mbu ing'okho irware. Ingo'kho ino ilwale, elatsiaka khulia bunyasi elwanyi hiyo, eyo masafu elwanyi hiyo, ingo'kho eli siri khe tsa yene, elahona tsa yene, mundu mbu otsie musibitali, okhutsia khukaba omusala kwa ing'okho, shibuli butoro ta. Ilsilikha tsa yene mara yo na yene. Khandi khonyanga Ingokho ne indai sana ne ichesi khandi neindahi sana. Neshikura chilipwangu khanoleye mcheneyu bwangu bwangu notila ing'okho khutsisinja bwangu bwangu. Osie, ing'okho endolonga nendahi sana.